Ny anjara asagn'ny famelan-keloka amin'ny fiaignantsika zegny igny zegny matônga tsika zegny mbô tsy, tsy itagna alahelo amin'olo aveke kao mbô tsy ampirary fô, tsy tondra raha mavesatra fô bôka mamela heloka bôka maivan-kivagna fôgna avekeo, aveka-nao avel'Andriamagnitra ka helok'agnao, agnao ka tsy mamela heloka, tsy voavela ka helok'agnao